Tantaó ku ja ja a ni kin'o ntute te <hesitation> te tan tao kin tí'o ntute jin meñu ni siki ntaoni tu meñu ntao a yuan te kin'ó ntaó kin'ó náma kin'ó te kin'ó ntao te kenta kiti un te xiko nu ntaó te ntií ntakitío yuan kua ja ja ntakitio ntaó.